Kalau panci, <hesitation> kite buat masak aer tuh kadang-kadang. suka ada yang pesen nasi uduk, kita bikin pakai <hesitation> dang dang. Dang-dang itu kite ini in buat ngukus nasi uduk, kita kalo udah rapi nasi uduk. Kalau penggorengan, kita buat numisin sayur, buat goreng ikan, goreng tempe, goreng tahu, goreng oseng oseng kangkung. Kadang-kadang, tumisan apa lagi itu, labu siam kite tumis tu. Kite masak yang ada sekalian, kite masak. kadang kadang penggorengan, kite buat nyemur ayam, bisa juga nyemur ayam. Nyemur. <hesitation> Penggorengan itu kita buat dadar telor. Penggorengan tu kadang-kadang ada yang misalnya nggak bisa <hesitation> lengket penggorengan tu. Dibuat goreng telur. Kalau presto tuh enak, kite buat rebus daging, <hesitation> rebus tulang-tulangan itu kite rebus sekalian biar enak, biar empuk.